No savieiva comme viaggiâ in seguessa inte un paise estranxeo. Eh tanto eh dipende ascì da-i paixi mi eh in quelli ciù peigosi no gh'anieiva pròpio.